Siz har doim eng yaxshi sovg'alarni tanlaysiz. Sizning didingiz menga juda yoqadi. Kimga qanaqa sovg'a berishni vaqtida topa olasiz. Va boshqa odamlar bilan ham yaxshi chiqishib ketasiz. Sovg'a berish haqidagi bilimingiz menga juda qiziq. Ularni qanday qilib tanlaysiz? Va odamlarga qaysi paytda sovg'alarni bergan maqul deb o'ylaysiz?